Ngun ame nyi mme mbae nne nyo atonghe m okot a kpi ǝm ojimi nong ekat ejen nji obhu mme n kǝn ka eyum nji abho tik e nob na mme nnyen ome na nse ome. Ka kpet ka erik nji nnyen ome a kǝn oya ome mbi Obhasi a monhe m a kak ye ka oya Obhasi a kare nnyen ome osong biji na oyebha mbǝnghe a yee oya ome ta o si ofu mbi a yighi m a ki ka ngun. Nong nnyen ome a jii m a ki m ka ngun nnyen ome a ka kare m ofina eyo. Kpe n yimi ye ejum nji e yama ye mbǝnghe a ki chot a tǝm m nong e kot ye. Nji tat efub e ki ye m mme bhǝt n ki be Nnyen ome a biri a ti njǝm a tu m a kak ka biji. N ki yim nse o me ejum nji e ki yam ye se ebhu se e ro joe se nna asik kǝn n ki yim wa nna se <noise> Nse ome a bhiri nyame a ti njǝm a tu a kak ka biji. An abho afone a tub egan se mmon a mo yim ejum mmon a mo nye wa abhǝng ka ota o kim ota ambi afo o tub. Mmon kpe a yim wa nan kpe a yim wa nan o ki bhiri o ti njim o tu ye o kak ka biji. So ka ngun ame nyi mme m bae atem ane ngun kpe a tonghe okot a mo menghe o tonghe okot mbi nse ome na nnyen ome a tonghe m. Ebhu se nnyen ome a ka fon okot na mme a ri nong anakae mma ta nji tat ejughi kǝn e ki kǝt ye a rua a ji kep nje nyi tat ago a wo se n yima nan n yighi oyo mbi mfa se n tup an ebhu nnyen ome a yimi ejum aji afo mme nong n kun na eye kǝn chang ka ngun nyi mfa. Ken nnyen ome a tonghǝm m okot a fon okot na nse ome a ye m a si ka nyim nyi Obhasi a menghe se e nnyen ome na nse ome a yem kǝn a tabhe abho fǝne erong mme fǝne erong n kǝn fǝne erong ka eji nji nn yen ome na nse o me a tǝme n kpet o ye fǝne erong ame an nong nnyen ome a tonghe on okot na nse ome n kagha agore chenchen ofu m se de Obhasi a kare m okot ambi afo na abhon ame n tonghe abhon ame fǝne erong okot mbi nse ome a tonghe m na nnyen ome e du fǝne erong afo kpe ojofu fǝne erong a bha ka ekat ejen aji afo fǝne erong na abhon abho. Nong mme n tonghe abho n ka kpi abho a ki fon ofira eyo na atem kpe mme chang nnyo a to se e ebhu se erik nnyen owǝre a ri mfa ka ejen nna kǝn e ching nna dee abho feep a fon eyum abho jet e ki e du afo ekpin abho e jak ochi ka mbing Obhasi